כּנַערְף נְסבַּח ו נְסוּק בִּכּלַא، תעלַמְת נְסבַּח ו אַנַא צְעִ'יר תַקרִיבַּא פִּ סִנּ סִת סְנִין، ו תעלַמְת מְזִיַאן פִּ שְהוּר קְלִילַה، ו רְכּוּבּ לְבִּכּלַא תעלַמְת חַתַّ הוּ ואַנַא צְעִ'יר תַקרִיבַּא פִּ סִנّ חְ'מְס סְנִין، ו כַּאנ סַאהֶל עְלִיַא נְתעלַם.